Pa mantenel-si idratau... pos aponta. Alo primeru pos bebel augua bastanti alo longu del día, alo menus dos litrus al día. Tamién es güenu de comel cosas que tienin augua, ya, pos comu la fruta i la verdura. I no bebas cafeína ni açuca de más. A, güenu, l'alcol tapocu no ayúa porque orinas muchu más... assinque tú vedrás. Es faci peru ai que sel un pocu ten... téntigu conas cosas, que tapocu no es tan difici.